E bueno, masa nayivi ntavi kuda e jinira kaasa este tichi e ku tichi mao nuda ya'a te ku tichi te jaasa yavi e a primero ku ja kasasa este e jentenati, jentesa jii yuchi te yuga te tavada yujati te este o tu'uva picadillu te tikuu cilantru, este oregano te yuka te saka nuusa te yua este ka jaana ja ku in taku chi xiita, ka kao xita te yuga te aparte nu este saa combinar ja kuji este te ji in nteyu ntuchi iyo in kisi ñu'u sua te yuga kuva nteyu ntuchi te nu kasa'a freírlo nu este aceite te o tija'a tija'a barru te yuka este ka chuusa te keta'a ji este o un combinado ji ja kuu, sakanuu jii este tichi te ka kaji tichi pero tichiun primero ku este picadillo este tikuu este cilantru este oregano suka, suka ku ja jaasa este nteyuu jaa kasa'a e ñuu ntavi. Ya'a chi a nteyu chi este nteyu típico ka ka'a masa ñuu ntavi ya'a este nami este muntoyo, triyu ji ntuchi tiluu e triyu ji este keta'a ji ntuchi tu'un bueno, inka kuu nu tuu este nutuu nuntoyo iriyu este nteyuu tute minu, tute minu kakasa ja kuu in kaxina tinana nu ko'o barru sua ka ka'ava yua te ji in molcajete xi mani yuu sua kavi nati yuga yua kentoo yua re kontoo yuate ja kuaa salsa yuka te nute minu te minu ka ka'asa minu kaasa kuu este condimentu ja kivi nu yuga te yuga este keta'a yuga, bueno nti'i ora jee kaasca te in ntivi ka kao ntivi chuu criollo ya'a kasasa te ni kuni cho'o tivi yuka te yuka te suni taku staa yuani kajaasa ji, te oi ji tee ya'a ka'a masa, teeya'a kaasa yu'u masa ko'o yuu yua suni kaja xisa yuka kuu vee te vina ja ni ketuute. Ntako tija'a kaa yuka te vina chi kaa sa'ana este ntivi ka kanusa ntivi te ka kasa aceite te yuga o tute ya'a tinana ji ji ya'a yichi, ya'a yichi te yua te kasa'asa nteya'a ntivi sua, sua kajasa bueno, e vina ne keetuu keetuku este pollo, kuñu chuu chuugranja ka kao yuga chuu yuga este kajasa ti te suni kuu kajaasa este tute minu ka ka'asa nte minu teminu chuu te nuu kuu suni kiti yua suni kuu, kuuti tute kua kasa yu masa pero ja tintuyu chi mole ka'asa ja kasa'a este kasa'asa este te kasana ja ku molete kaajasa suaku te kuñu xintiki kuñu xintiki chi suni kuu ka saa caitu te jasa mole ka ja ka'ao yu mao tute ka kasa pero suka ku uu yua ka kasa yuga sua ku este ujum ntuchi ntuchi ja kuu yuchi ntuchi yuchi ntuchi ka kao taavi kakasa ñuusa ya'a yuchi nta'ayi kuu ntuchi tuu, yuchi taavi ntuchi tuu, te koo yuchi nta'ayi, ntuchi tiluu sua ku kajaasa este nteyuu ntayi suni kuchi kasa'a año nukisi de barrutu sua te kaa skuisoña yuate kaataña minu. Minó njokongo epazote yuán kindii yuu nguandé kanja xayungan kanjaxa'a, este ti'chínga amaxa yuu ma'axa <hesitation> pero español ka'a maxa'a yuu ma'axa español chí ha este machekanda yungua nani chuu yungua kaxuu kuaxia nuu ñiaxihua xua kuu kaxa'a tinruyu, ha ko'a ha xantivaxhi ka0a xinga akuu nduchii, nduchi ndachi yikuan. <hesitation>